Kabere kponteto karabeno reke dor so bono kabere kpontetooh berekor kebe kpontoo eba fie. Otujua bonee eka reja anason bekor anunasan ereni neke san nasan tinton newen jah. tobonee bae do an teba totoh adan. Te nton na tebeto kor tobena tomato wa mor tin nye kra seen san, toro seen san, rekara seen nsan. To ki seen nsan mekorikome beh ofe barekpo bae den emenemene nmu mai moni ja juah wey gwagwanru fiema seete ngunrungunru. So usenkpikpiru nooni ekponee alabami nton in chu ebiyor nsisibor usenkpiron wey nah intitoru echanjonwe okamor towa nah bodo niyo wan dankor tonjijima ba koteh aowe na cha ndenyo bra mpioyo juen ken wepon-nton toro ki na toro kor tote juen ni ma labi osenkpiru chu obo yima bae namenu eka fiseru.